<noise> <hesitation> اعتقد إني حختار القوة البدنية الخارجة لأنه- لأنه هذا تفرق مع العالم تلبي احتياجات المساكين بنق- بنقذ الناس من الحوادث رح- رح تفرق معاهم رح- رح اترك بصمة بحياتهم mark بحياتهم. فبصير البطل الخارق تبعهم.